الأكل الصحي يبدأ من الفواكه، إنه يبدأ ياكل سلطة فواكه، يسوي له شوفان <noise> يسوي له وجبات خفيفة، ياكل الدجاج أبيض مشوي، يبتعد عن الأتشل- الأكل المحمر، ياكل السمتش مشوي.